Fomba f <hesitation> fiasan'ny famoaham-peo dia miankina amin'ny vata maro bokotra izay mampita an'ilay feo any amin'ny micro ary io no mandefa an'lay feo zay ilaina amin'ny alalan'ny lay micro sy ilay vata maro bokotra.